لو كانت عندي قدرة على التحدث مع نفسية في الماضي أو في المستقبل لو وددت أن أتحدس مع نفسي في المستقبل حتى اتعلم ما الذي حدث لي في المستقبل وأطور من نفسي الآن وأعرف ما الذي سيكون وأكون فيه حالا أفضل من اللذي أنا عليه الآن.